हमना जिन्स लगाइसे निमन हम सर्टश् लागाम । काहेसे सर्टश् लगाइलासे कौनो भि काम आसान होजाइये करेला । जैसे हमैके पहाड ओहाड चढे जाइतबारी किसियो हाइकिङ टाइपके करेजाइतबारी औसन्का । त सर्टश् लगाके जाइके चाहिँ का सर्टश् लगाइला से भितरी गार्हो भि न होइ बेसि पसिना भि न चली आनन्द के हावा छिरैत रहि पत्रे रहि औसन्का मे । गर्मी के मौसाम मे सब से बेसि सर्टश् इउस होइये काहे से सर्टश् लगाइला से उ हाफ पाइनटे बा एक लखा से। कहम त उहेलागी हमरा उहे मन परैये । किसो भि काम करेला आसान रहैये । बाइक चलैली मजा से ठन्डा ठन्डा आराम से बाइक चलाके गेलि । मजासे किछो के मतलब गर्हो न रहैये । जिन्स पाइनट लगाइला से बडिमे भित्री खुजली होइ लागैये कथि कथी चिज चिचियैलगैये । औसन्का होइये का कुरियाइके मन करैये कुरिआठ होजाइये। औसन्का औसन्का होजाइये उहे लागि जिन्स से निमन सर्टश् सर्टश् लागिला से किसो के तेन्सन न रहिये । मजासे किसो भि करलेली कखुन्त्रो चल्गेली कहबो ।